هل تستطيع التحدث عن أحد الأوقات التي كنت بها محظوظًا للغاية؟ أكثر مرة شعرت فيها بالحظ كانت لما رحت رحلة مع الرفاق وكنت ناسي محفظتي في مكان عام رجعت بعد فترة ولقيت المحفظة موجودة وما ناقص منها شي حسيت إنه كان حظ كبير وما كنت أتوقع ألقاها بنفس الحالة